Aa okuyelekafana ounona vepupi lopaife nonale ondiwete opena eyooloka lakuula monale eshi twadja efimbo hatuputuka okwali hatu dulu okukanangala poushiinda ndee omudali woye kena aashike nande nande oupyakadi nasho ndee mopaife ngaha shaa okaana okakanangala poushiinda ndee kadjapo takati onduudite medimo otakati aaye okaana kange oko ovekalya ovena eshi vakaninga nghee ashike kakanangalele oko onghela eshi kandja aako kakeudite nawa efimbo hatuputuka nokuli okwali tuna onghalo inya yoku kalimina poushiinda nena mwalimina mukwanangobe mongula mwaya kumukwaluvala ndee tamulimi ndee tamulimi nawa nawa ndee mopaife ngaha ounona oshinima aasho kave shishi iyaa nokuli okuuditike ashike kutya okaana kanumba ita kadulu okudanauka nokamukwao shaashi voo onghalo yavo yopashimaliwa kaili pamwe Otakadulu kakalyeko oinima yapuka keumbo la max ndee takavele voo keumbo lambulavo shaashi keumbo la maxa okuufyona keumbo lavo okuli nawa itaka dulu okulya iikulya aayo kaya otakadulu kaehame aafyoona avo ohh aaye aaye okaana kange ame ita kadulu okuyako oko ame ngenge kwali twaninga epuko nokuli nale oto dengwa aashike kumushiinda nawa nawa shaa wati owadengwa kumee mukwanekamba otati ila vali oku ndiku denge shaashi owaninga epuko ndee ava vepupi eeli shaa wevakumu o problema ili pokati kovashiinda hano opena lela lela omukakena wakula ndiwete pamwe exumo komesho nalo olaetapo shihapu kakele ondiwete ngoo neekutya noudano wavo ouhaadanauka hawetu fyee okwali hatu danauka ndee naashi handiya meumbo ouwetenge naana lela kutya taa okwali tame eengobe ava vopaife aaye okuli ashike mongodi yaye otadenge nokuli nongodi kutya meme eshi todi kodropa nena eli etelengeko okagame aako ame onda hala okukala haidanauka oinima yange meumbo omanga fyee nnele kakwali tuna oinima ili ngaho okwali ngoo nee tuna yetu yiilile shoo opena eyooloka lakula unene